Ny sakafo mangatsiaka natao handeha amin'ny micro-ondes izany an, dia efa misy soratra eo amin'ilay fofony momba ny fomba fikarakarana anazy an ao anaty micro-ondes. Izany hoe, <hesitation> voasana izany an, tsoahina ao anatin'ny fonony ilay sakafo an, dia apetraka ambony <hesitation> vilia plastika na vilia <hesitation> bakoly an. <hesitation> Tsy plastika fa taratasy. Ilay ohatran'ny vilia baoritra ireny izany an <hesitation> dia iny atsofoka anaty micro-ondes avy eo an dia relge-na arak'ilay soratra <hesitation> soratra eo amin'ilay fonony izany mety hoe iray minitra mety hoe roa minitra. Dia avy dia vonona izany ny sakafo mivoaka avy ao.